أكثر صفة تعجبني بالأفراد هي الصدج، لأنه يعكس جوة الشخصية والوضوح بالعلاجات، يخلي التعامل معاهم سهل وواضح، بعد أحب التواضع لأن الإنسان المتواضع دايما يحترمه غيره مهما كان ظروفهم وعامل الكل بنفس الإحترام، وآخر شيء اللي يحاول دايم ينشر الخير ويساعد بدون إنتظار مقابل، النوع من الأشخاص يترك أثر إيجابي.